Eah ləpm won daŋ mya kwan tə a gibkə voni mitə ləpm namboŋmitə ləpm mbətləm mitə ləpm mayi mitə ləpm wubsə mitə ləpm nandam ləpm lim ləpm watsəmai ləpm tan tan ləpm toknandam ləpm dzub ləpm dzub tliti ghə namboŋ ləpn dzub tliti bətləm.